Dachí iinti konoga ta iinti konoyó ta ni kan kitika ta ngu ni kan kitiyo tá ngu ni naguatanti ujum.